අශ්වයන් සහ බූරුවන් අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් ගැන කතා කරද්දී <hesitation> කතා කරන්න පුළුවන් විශේෂිතම දේ තමයි බූරුවා අශ්වයාට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි කියන එක. ඒ වගේම අශ්වයෝ ගත්තහම විශේෂයෙන්ම හොඳ පෞරුෂයක් පෙන්නන සතෙක් විදියට අශ්වයන්ව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බූරුවන්ට වඩා අශ්වයන් උසින් වැඩියි කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තරඟ වලට එහෙම විශේෂයෙන්ම අශ්වයන්ව පාවිච්චි කරනවා. බූරුවන්ව <hesitation> බර ඇදීම සඳහා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ.